Ati nkpan item emi mmade nkan emi ekonode nn ekende min edi item emi emh ete emi mmade nkan emi edide ete emi ekudde e reverend ebita ekonode min ebon oro odoho min ete. unyen ndido nwan unyen ndido nwan mmonu iyedi itin iko ino fin ete. nwan eke enyemade ndika nkodo mi. okpokpon isi okpokpon uton. anam nte. ama mama owu eko. ama mama owu emi. ama owu eko amra,. owu awak tutu. da mkpo siri uton mfo kukip se mmo atinde oro. mmo inyenyum idion ntian ntian. nyun bup anyin afo bup anyin mfo kunyem ndikud siak edi nwan emi ofo emyemde ndido ndin uyetin kilie emi mm'owu atinde iko. kibi inua mfo. kutin iko nko ubana e siak edide nwan ofo enyemade ndida nsin k'ufok so mkpo ita oro edi mkpo ita emi memfreke. odoho bup ufon mfo. bup inua mfo. bup anyin mfo mfen. imi emi enyemade ndikon inn akamba mkpo oro esikonde mme okworo iko akamba owu emi okonde min odohodo ete o. ke mkpo ita esibiad ufok Abasi nwan okuk ma ikponesid kuwem nwan uwan nte amande kini emi ofo odude k'ukioro iko. kunyun ukpin esid okposon siak bible odoho ke owu emi amade okuk imikemeke mkpo ndide kied inam onyun odoho k'okuk iwumke ke eti etu. ntak oro anam mme item oro iba oro ndaha e mbra mbra mme item nti item emi nkeyenede ke arimbud